Ndabbawa mai buri kala ndabbawa pat diwugo. kanjum do diwa on be kosde majum guda didi ha bawo. dum do dogga bo masin to lari kuje je mari hadaru titi dum.